E ley anndalan, minkaa daabaaji ndi fuu ana jogii gite. So ngoonga Alla mi anndaa ton yella won daaba mo yiyataa ka. Aduna oo ne, so a yiiltaaki nokku oo fuu, a waawaa wiide huunde maani walaa. Kaa min kaa, e anndal an kaa, mi meeɗaayi yiide. Kaa ana waawi taweede nokkuuje goɗɗe.